Nyawoa, kɔze ye, eyi ne mìɔ mì va kpɔ mìanɔ woa, kɔze me wo ɖana nu le tsɔ he miɔ. Vɔa kɔzea, nyawoa, egbe be ŋkekea me via, kɔzea mgba bɔ. Ne eƒli fia ne ebe yewo aɖa nu le emea, kaka na ŋkeke etɔ̃ kpoa ne eviwo tsɔa, woa xa daŋgbe woa dzo agbã. Kpoa eva na be mì ŋgba teŋ le kɔzea zãm o, ena be gazevi, casserole mawo ye ƒlem mì le, ye me ye mì trɔ le nua ɖam ɖo, voa ne ele nu ɖam ɖe mea kakaka, ne eƒli fia ne ele nua ɖam ɖe me kakaka kpoa na sie ŋkeke alo eƒe ɖeka megbewo kpoa akpɔ be eŋɔna, egbãna ya tsɔ ema ya dãŋgbe atrɔ adzi bu, ye agba tɔ trɔ enua ɖaɖa le eme. Kpoa nenema be nyi ma, kɔzea ye mì zã le mìanɔwo be ga me, alo mìa nɔwo zã mìɔ mì ɖu nu le eme kpɔ. Vɔa, mgba bɔ viɔ, ameyi be xɔme ya kpoe le via, mgba bɔ yeagba kpɔ, ein amea ya nye nyagã ŋtɔ. Vɔ ɖevi hame yawo, mìa ɖevi ha me yawoa, ema kpo zã ye mì dzo le, gazevi kpo zã ye mì dzo le hele nua ɖam. Nyawoa, kɔzea, ne eɖa akume le kɔze mea, eʋena ʋeti. Ne eɖa akume, etsɔ kɔze kpo ye eɖa akume ɖe eme via, eʋena ʋeti. Ne desi ŋtɔ tsã eɖa ɖe kɔze mea, ne elu desia daɖe ƒea, ne gba le anyigbã tsã, akpɔ be desia trɔ wɔna sigbe be egba trɔ ele fiɔ le anyigbã nene vɔ elɔe daɖi ƒe. Enana be ʋeti ɖe nɔna, kɔzea be ʋeti ɖe nɔna esi. Vɔa mìabe enu ya ke zã mì va le ya via, ne egbe lo desia, kama eloe le dzoadzi ya daɖi ɖeke kpoa akpo yoooŋ ziɖeka kpoa etsina zi ɖeka. Anya be ekpa le fima voa kɔze be ŋɖaɖa, eʋena ʋeti tsɔ wu gazevi be ŋɖaɖa.